<hesitation> <hesitation> ווען עפעס איז נאס ווערט עס מער <hesitation> - האט עס מער- ווערט עס מער <hesitation> אזוי ווי פארשימלט, אויב מ'פארטרוקנט אויס א עסן נעמט מען ארויס אלע- <hesitation> <hesitation> אלע פייכטקייט דעמאלטס האט עס ווייניגער טשאנ- <hesitation> <hesitation> ווערט עס נישט אזוי שנעל פארשימלט ווייל ס'האט נישט די פייכטקייט וואס מאכט שימל.